जु वैक्यूम क्लीनर ची उ योक बिजली द्वारा चलैंड वाई मशीन ची वेते हम स्विच बे ऑन कारला, जेते हम सम्झोंड लगया वेते क्या ब्वन की पेहली ये तार ते बिजली पर लगोण्ड अर बिजली पर लागेके ये स्विच ऑन कन अर ऑन करि ते येते कन के अगिन-पीछिन कन अर वे जु अगिनो वैक्यूम लग्यु रन वेते सम्झोंड की यख बटिन गन्ध खिचयन ये मा अर जब येमा गन्ध ए जालु तब ये खवेलि ते स्विच बंद करी ये गन्ध भेर फरेते येते दुबारा यूज़ कन।